تحديدا إذا كان العمل الفني جيد أو لا، يعتمد على عدة عوامل، أول حاجة بشوف الإبداع والإبتكار، وبعدين أنتبه لجودة التنفيذ سواء كانت الرسم ،موسيقى، الكتابة، كمان بحاول أشوف إذا كان العمل يوصل رسالة أو يحرك مشاعر معينة.